أنا نسمع قع الأنواع تع الموسيقى ميهمنيش أنا نسمع المريكاني، نسمع الدزيري، نسمع الفرانسي، نسمع قع لللل- قع المغريبي أنا ميهمنيش أنا ال- الي يهمني أنو تكون موزيقى- ولا الموزيقى ديالي مليحة هدا ماكان